Neja ica tonali amo nicocheh uo tlamo notequite, queman nosevia canah quemah nicochi se hora ipa tonali pero cuac no tequiti, nosevia. Ca youali neh nicochi, nicochi macuile hora, macuale hora nicoche porque neh nitlachiya niman porque icpea que intiquititiu, nitiquititiu nitlacheya porque neh nicalaqui nitequite cualcon, cualcon nicalaqui tos quipia tlen nihsas cualcon. Neh nicochi macuile a chicuasen, chicuasen hora porque neh acmo uili nicochi temeroua alivis porque nepa ocse tonali nitequeteteu, nah nimeua cualcon, niya nicalaqui cualcan ca nitiquiti uan noyiuqui niquisa cualcan, ye hora nitiquisa ya nivitz niqueta, niquita tepetzin nosevia uo yacah tipetzin niquita ixtevilotl, nictlapoua niquita ixtevilotl nictlapouah, niquita se hora ome hora nican mosevia <hesitation> en lo que nechmaca pa nochan uo ya cah, pero nah nicochi macuili a chicuase hora, cachi amo nicochi porque nimeua cualcan.